<noise> أنشئ حساب بريد إلكتروني شخصي أول شي أختار موقع بريد إلكتروني متل جيميل، أو ياهو بعدين تضغط إنشاء حساب، أو <hesitation> وأدخل أسمك وأسم المستخدم اللي تبيه وبعدين أختار كلمة مرور جوية وكررها في الخانة التانية بعدها تكمل تعبئة بياناتش الشخصية متل رقمتش الهاتف، أو البريد البديل وبشدي.